Kuajt janë më të mëdhenj dhe më të shpejtë se gomarët, dhe shpesh përdoren për garat dhe sportet me kuaj, ndërsa gomarët janë të njohur për qëndrueshmërinë e tyre dhe përdoren si kafshë pune, specialmente në terrene të vështira.